طبعا صارت لي إني إيه نحاول إني الشخص هذا كأني ما نعرفه أو كأني ريته ودة راح مش شايفته، اللي حصل صارت لي واجد خاصة إذا كنت مش في مود إني أنا نتكلم معاها وهكي، ومرة كذلك مش إني في المود إني إني نتجابل أنا وياه أو نهدرس أنا وياه معنديش خاطر.